Karazagny sôsy le aiky, sôsy soja sôsy huitres, sôsy tômaty sôsyyy poivre sôsy carry sôsy sosi-na poisson zegny sôsy sinoa fô matetiky tegna ampisigny gasy sôsy tômaty fôgna miaro tongolo